तै संस्कृतयेन शिस्ताचार आनि चिरीरितचेर चड भर दीतात। तय खासा करून मथानत रवापी तस्हेच जहंते वा रजागरानातल्या वांगड्याकडे सावड सादताना तै। आपल्य उर्बाबरीता अतिथया आनि उमेदीन यवकार दिवपाखातीर वळखता। पण भवांदेकांनी रेसफेडा दाखोवाचो आनि थळायो चलिरित। आनि परंपरा पळाची अशी आशा असतात। देखिक तकोळी हे कुदेची पवित्र भाग मनांततात म्‍हण कोनाचया तकोलेख हाथ। लावपाचे वा दाखवपाचे हे लेघित ते रिता नशील्या बसिन मनांततात।